والله سؤال عميق بصراحة أفظل أموت بعد شريكي، لاني ما أتخيل يعني الحياة بدونه ،وأحب أكون معاه يعني ف كل لحظة إذا كنت قبله يعني بحس بظغط كبير وصعوبة ،يمكن يكون صعب عليه بعد، الحياة مع شريك يعني تعطي طعم ف -الافظل يعني نكمل سوا والله يبعد عنه كل سوء.